Guꞌn nak komid guꞌn yu lën giedz guꞌn c̲h̲ow minn bokla gana szaꞌl ldoꞌná nak: x̱oꞌb pzaꞌ, nis giꞌn, nis dziꞌng, c̲h̲eg, mol guꞌn ñan, x̱oꞌb mx̱ur, ic̲h̲ë gunu nak guꞌn uyow minngol bokla gana lo na yu minn beꞌ c̲h̲owu, naꞌ sdzaꞌl ldoꞌná gowná ic̲h̲ë guꞌn c̲h̲eꞌn, gana yuga molid xneꞌ minn, ber naꞌ sdzaꞌlda ldoꞌná gowná molid lo zakná ni nup nixda gunu. ver yu minn sdzaꞌl ldoꞌwu. Naꞌ xneꞌ wen gunu gana nix gunu lo nix c̲h̲ixkwaꞌwu nx̱iy ñan c̲h̲ixkwaꞌ gunu gana xnená wen isaꞌndma gowma gunu, bitser yu minndoꞌ nedc̲h̲a gow gunu ñana gunu nak guꞌn nix gana wen gowma, dzekna xka isaꞌndma gowma guꞌn uyow minngol gana stibu lëkga lën xkiedzma sdzal guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ ic̲h̲ë gunu, nkiꞌnda izuꞌw bekwaꞌn stib kwa loxna gunu degilxkabná ak isaꞌndma gowma gunu tipta.